Ore kite mambili daging ore ngonto ya' mayuma su pasar ya' mambili kinas mayuma su pasar rasen bersian wu rupa su taperwer tu iject ore ngonto daging na soloben wus reso su kulkas reso su riserne makoto matang tera malalei. Tan tera to ngonto mamanayun wu pihoan, ore suwa'ne nas satu du minggu nanayun te mokoto tera kumangase tawar ore nanayun te su kulkas memang tungar, memang tungar ise tawar ore suwa'ne ore ngonto kite ren mambili kinas mbuya ore te kumangase preskoren ore tate weku mambili to ngonto ore ngonto kinas na, to nanayun te su tu mangase ni rupa isu eis, nanayun te mambili le to na' mamayumane ma rasen bersian wu rupa su taperwer wu rupa su friser makoto tera malalei. Tan ore sawunte'e ngonto i kami ore mayuma bersian rupa nu asin, wu limu, limu pan nu limu makoto tera malelei meken ise ma tangtan meymeken dua tiga jam tera malalei te rakelan limu, limu peto re tera malalei kinas